Azafady fa tegna tsy kiniako namaky kapilanareo ai, izaho ni- nisôlontsôlogno de vaky izy, tegna tsy kiniako salakady za edy misimisy asa lôha hely de tafamaky izy tô, tegna azafady ai. Izy koa ndraiky kôa manjary ifaigna ndraiky itondrasako, anjavako le mitôvy tô mihitsiny sao de tsy ampy izy aminare.